Til va fikr o'rtasida judayam katta bog'liqlik bor. Misol uchun, biz dastlab fikrlaymiz va uni keyin tilimizga chiqaramiz. Agar tilimiz bo'lmasa, biz fikrimizni ham e'lon qilishimiz, aytishimiz murakkablashadi. Yoki fikrimiz bo'lmasa tilimiz bo'lganidan befoyda. Uni faqat fikrlarni yuzaga chiqarish chog'ida ishlatamiz.